La ga̱ pet bit tong ga̱ bo̱o̱l naan, de ga ga̱ ep ga̱ war ɗe ga̱ pet ta̱ bit., la ga̱ pet tong ga nda ga̱ to ga̱ pet ta, ga̱ yol zoom hok, tal na̱a̱n ga̱ ta yi pet ta, yi yol zoom hok. La ma̱ puat tong ma̱ muan shit, la ma̱ muan shit, la ma̱ muan shit bi dik na̱ de tamake men ni, la shin shit tok la ma̱ puat se anjima ga̱ pes lat, la ma̱ tuot mu sua haam, ma shin koma̱ la ma̱ buk, buk ɗe ma̱ shin shit tok naan ep war men, la. ma̱ da̱a̱k bi da̱a̱a̱k hok la lat, muap la yil muap la kwat men, ko wuro kat war ɗe ga̱n wa lu, ba ɗe wel ɗe ga̱fe ɗe ga̱ kat wel na̱ ga̱ gap sol lat ko wuro wa lu muk ɗega wa ɗe set la jap bi tuk ɗe ga̱ wa nide lu de ga̱ kat ta de ga̱ sa̱n tiem yi ɗe ga̱ she hok dong yi, bi ga̱ ɗe men ma̱ shin ni a bi ga̱ ɗe tong tamake to